אויב מ'וויל קלינע- אויב מ'וויל רוימען די ערד קען מען נוצן א מאפ. א מאפ האט א שטעקן פון אויבן און ס'דא אפאר מינע וואס קען זיין פון אונטן. ס'קען זיין מער א ספאנדש מינע זאך, ס'קען זיין מער אזעלכע גראבע דיקע האר, אזעלכע אזויווי וואס איז די מאטריאל פון א האנטוך און מ'לייגט עס אריין אין וואסער און נאכדעם וואשט מען די ערד מיט עס און די מאפ קען אזויווי אפרייבן שמוץ און רייניגן.